La vippra, la lazernala, la ratamüza, ël lazern e n'a ricordu pa d'autri ën piemunteis, i auti a sun tüti ën italian